हा धर्म के बिना भी दैनिक जीवन जिया जा सके है। बस इंसानियत होनी चाहिए उ हिसाब सु धर्म के ऊपर भी इंसान तर्क वितर्क करके अपनी समझ सु किसी भी चीज की समझ सके से कोई भी नुकसान च या नि च। उ सब चीजा ने समझ सके च। नैतिकता को मतलब योई च की था सही गलत का मतलब समझ सके अच्छों बुरा भी समझ सके। धरम भी वो ही कम करे च इनसान में अगर समझ होगी। तो अच्छों या ब्यूरो वो समझ ही सके च तो जियो जा सके च धरम के बिना ओर धरम होवे तो भी।